Si sicürament sicürament sun bun a nué, sun bun a nué bin, però truvese ën mes a 'na tempesta, sai nen, l'ai mai avü l'ucaziun, speru nen aveila, comuncue pensu pensu dë riese dë riese a salveme o nen truvé dë dificultà va